قصرالبارون من المتاحف اللي بجد حلوة جدا ، ولو انتي عايزه تروحي قصر بجد حلو يعني مثلا لو بتخيريني بين قصر البارون وقصر العائشة فهمي لا هقولك قصر البارون كده كده لإنه بجد جميل وكبير عن وجهة نظري حبيته أكتر من <hesitation> عائشة فهمي ف انتي لو بتسأليني أنصحك بقصر بارون